Sɛ ebɛyɛ nyimpa a agye dzin a, ne fa bi ye, ne fa bi so nnyɛ. Dza ͻma oye nye dɛ, obiara hu - na obiara hu wo mbͻdzembͻ. Amansan na nyimpa biara tum hu dɛ abͻ bra yie. Ne fa beebi a ͻnnyɛ no so yɛ dɛ, obiara enyi bɛber wo. Sɛ ewͻ ͻtamfo bi a, otum dze wo fa sor na annyɛ yie a, ͻdze wo bɛfa famu, dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a ͻbɛberɛ wo ase. Atamfo hwehwɛ dɛ wͻbɛberɛ wo ase wͻ akwan nyinara mu.